Burdi ɗi fu tidude ɗi pigsa, ee cioffe ciahade, kanium e hamburgere. Pigsa joni ujunere e ko fawi, hamburger ujunere kanium dum e ko fawi. Coffe cahaade ujunere e ko fawi. <hesitation> ɗin woni ɗi anndu mi tawateeɗi ga, ana tiiɗi sanne.